Mlonisolyelulo, angiletabia nji chakwa kwa bandu, <hesitation> yerumai nikaidia ngulimatunjila lelesheni ndo kakwama, aendele shida takweli na nzaidiya, ninure, dhehakweli maimunga lya dukabreku ni hile Kiliwa kilibwe, akakutasha, nabhiungu nimzunie, nguwarahima yenda igozunya, kindo kyake kumgilia akalenda igali vyamo, uko nimfulie, nimru mbena ailimaishi nao, ila makingila uluchelae, yakibono gando ikilo ghurumo goshe ghaya, mlwa akekuyo, mlwa soreli, <hesitation> mlwa soreli, itanga nawaloki ndokichaka ikanabaloye, akaga na bhukindo bhaka ikava kashobya na kinduki change halalileta bia temboambwa shindo sha vyandu hivyo nimfurie.